<hesitation> a thi jii landa thi th'ieni nditon jina thi ntha'ue thigu chingau runi guchironi yasa yaala jilani tuina inaa thi ntha'ue thi ku yaalagu thi thi xi'iie ba nanito jinala yaa yaa thi nda thexiin thi sine ni jii ji rose chujni yaasala thi thi nguchjengasin yaasa la nditon june ba ngee thi thia thi tingasen chujnia ngee thi thii thjao nguji ringu jan ngee thi neba le thi xra rakjuin thi nthao jinthe thiu juinchjengau kjin la ntha chujni ndanduranla cha juina sinthathe thixin thi ngee thi sine ni ngain thi xinyeegu thi kuchjin ngayaa yaa chja jina icha ni nangaa thjiaro xro thi thjiala paraxran nthiathi xrongina ngain yasala chja jii naathe thi si ku chjingau mantega rigau chajina naa naa ke thi thi ndaxin thjiia xro yaala gia tarejina gundandaun nguen ni thi ya neni la jila nda nch'u e sen ni layaa tunde'e ni jea yaa sala cha chajun nena nthau thi chingala o thi ntha nthosijna la thia thi ndathe xin thi sine na ngain thi sine chujnila ndithon tunda jila tojina thi mantegethi thio chinga.